ནཻལ་ཅི་ལེ་ ལྡེ་ལོ་ དེ་ ནག་ཆ་ སྐད་ སེ་མུ་ སྟོད་ ཁང་སྲས་ལབ་ཊོ་ ཨིན། ཁང་པ་ སེ་མུ་ སྟོད་ ཁང་ལབ་ བསེ་ན་ དེ་ དེ་སྐད་ ནག་ཆེས་ སྐད་ ལེགས་ ཐང་ ཀོང་པེས་ སེ་མུ་ རིང་གུ་ ཐང་ ཁང་ འཕྲོག་ཞ་སྐད་ ཡོ་ འཕ་ཞ་ཚ་ ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ སྐད་ སེ་མུ་ ཁ་ མེ་ཐོག་ ཀོ་ སེ་ན་ དེ་ དེ་སྐད་ སེ་མུ་ ཐོགས་ཀྱད་ དཀར་ཕུ་ ཐོག་ཞ་ཚ་ ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ལས་ དེ་སྐད་ སེ་མུ་ ཐོག་ ནའི་ ནག་ཆེས་ སེ་མུ་ ལམ་ཐང་ཞ་ ཡོང་ ཧ་པོ་ཨིན། ཐང་ དེ་སྐད་ ཐོགས་ཀྱད་ དཀར་ཕུ་ ཆུར་ནག་ཆེས་ སྐད་ ཞ་ཆོ་མེ་ ཐོག་ཞ་ཨིན།